اللغة الأجنبية الي أتمنى لو كنت اتحجاها اهي اللغة الصينية لانها يعني بالنسبة لي وايد يعني كلاسي وجي يعني شكلها <hesitation> حلو ولأنها من اهم اللغات في العالم لانه يتكلم- يتكلم فيها فوق المليار شخص ولأنها بعد لغة المستقبل ومرتبطة بكل الصناعات الحديثة والقطاعات الي يعني توها طالعة يديدة